Izo̱n-otu deio bai doo. Dein be baị dọ bra be, inango be bunuyo duo seri de bia, i mini pov ko beni biri yi. Pọụ eyeri de bịa, pọụ bo mu, ango akọ beni o suọ. Angọọ sụrụ ni ebimọ. Be biri nị aki bo warị la sin de bia, ba pikei fiyai mien. Pikei fiyai, mien fịsin ino, mini ki erein firi ke, mini ki, akini ebi bra wẹnị dọ kini ama boni akini pikei a zua efiya ama bonị! Euo yi.! Suọ yọ bo de bia, imini kpo a kama. Eyi bra emi-otu kpọ akpo̱ ba bra waị do̱. Bra waị debia mini ki womini bani, wo aritei mọ egberi aki bọlọụ aritei mọ dọ. Aritei timi ne, wo bo fasin de bia, mini ki erein firi be aki bulou weni mo do. wo ani be womini ini amaki daa yi-otu ama bibi ni, ama egberi ama kị di weni ni akini. Ama be̱ tịbra kị mien da bulou bo̱o ni bra bẹ. Bisi weni ki weni yi. Ịna moọ bie bia iminị seri de bia, boni aki ni okuruperagbe ogula ko mu yi. Okuruperagbe, ani we pẹrẹ bẹ. Womini o ni mu de, bia, zua ama ma, amini ogbo-ogula ama nana nimi. Be ogula tẹ womini a tịn beni mo e mọ maa akụ para mọ sẹ kiduo naa yi. Bụlọu-bo-otu mịnị, egberii sibe ni akị nị wo daụ-otu mịnị. Amini bulou na be egberii gba siri mọ, ivomini ana dọ. Bii ni bịbị ama emie bia, iyomini a buo mo ni, aki nị bisi bibibi, mo̱ bi dọ. Abi mini wan-otu kpo paru sin de bia mini ki wo mini aki ba nị tịn bonimi, egberii gba timi bo na kimi parụ mo yo̱ mini amo̱ paru̱ sin de bia womini aki banị o̱gula be̱ tin pri nimi otu mo, womini bani, abi do̱. Amini bani arị nimi nimi yọ be a mọ gba. Amini̱ gba mini gba sin de bia, bani akini bụlọu nị egberi gba otu mini bibi akini a bidọ., akpọ, ari nimi yo mo a mọ gba sin. Amini bisi ari tei yi be, wo mọ amiọmọ mọ bịsị ari-tei yi bẹ. Womini, Bin eyi ama womini mọ na na ki ogula bra be ebi-otu kpọ womini nemi yi. Bani ekpe-egberi gba-otu mọ kpọ womini a nemi yi. Womini ba bisi yo ki duo na kini, “emini bra bra ke mọ gba mo. Ebe gba yo be, bẹ mien-mien efiye be, ye ari timi be, emini gbani aki mu koroghao. Bra bra ke mo gba mo. Eba be mi be, eba bo bra bra bi maybe, e bra do? Bisi bra pua de bia, eni bịẹẹ bo gari ki pua dọ. Imini bisi mien-mien firi ama ki weni yi. Weni timi ne bisi ogula bo bo de bia, ba zini opula la do. Bisi ogula be, ari tei timi, okurup eragbemo. Du o mo̱ gba. Izon du ama gba. Gba mini bo bo a mini nemi du̱ gba. Wan obo kpo boni ani nimi nimi ye gba. Womini bisi bra ki aki ni okuruperagbe mọ peretimi timi zua efiye ama womini wasai dọ. Wo ba wasaigha bai ama. Ama be tibra tibra ki wo mọ mien da ke ama kọrẹ bẹnị mọ bra bẹ. Bisi bra ki womini mo mien yi. Womini bisi bra mien de bia, amaa ki mien bulou bo yi. Ba bisi yọ bụo mo̱ dọ kpọ. Zụa efiye ama, womịnị yọụ nị akị zini ama ma kpọ mu yi mi. Amini bo zụa kuro ogula ma nana de bia amini bo okuruperagbe la mo̱. Okuruperagbe ba zua kimi ama wo bulou- bo emi kimi ama, taara kimi, nein a kimi ala-otu mini sele dọ. Wo sele yi mọ, omini banị wo fịrịmọ na ki mu mien yi tu bẹ omọ gba ni wo dia dọ. O gba ni wo dia sin de bia. Womini bani aru biyo yimo ba yọụ bisi yo bo wo mo la de bia, mini ki womu yo ama-otu mo̱ bani, wo koru peretimi, ba wo kamai. A, wo kamai sin debia, womini bani a bi do: “amini ni ko tin mo. Titu ki ni amini wo tin ma? Amini ba gba dọ: “bẹ mien- mien eyibe mien- mien egberiki puani wo mo boni aki ni ale yo bo yi yo. Wo mo̱ esonmu firi mo okuruperagbe pri ni a tin bo me. A tin bo dọ be, be mien- mien ogula ki bibini ogbo egbeni ye. Ogboegberighae bia, ma bina-otu, tamọ yei mọ. Miẹn da zo̱sọ na mọ egberi ama. Wominị ba pe̱sị. Bọ bọ kpọ a minị nimi nimi egberi gba. Bo̱ bọ kpọ a mini nimi nimi egberi gba. Gbaa mini gba sin de bia okiri bisi bai be ogula be sụọ na ki mu tu la mini mie be a womini egberi gba ba sin do̱. Gba ba sin mo̱ womini boni wai na kini bo gba ni akiri kruperagbe dia do kiri kruperagbe kpo bo na sin. O boni egberimo se emitu, wo kpo wo nimi nimi yo gbani o dia doo. Gba sin da kiri omini ki ba beli womomo peretimi egberi be di sum. Di mutu la sin de bia mini ki omini bazini bai ki dọ. Zini bai kide bia, omini baniogula be pele mo bra gba ni ọ dia dọ. Omini wo gba egberibo na na sin doo. Bisi yo ki duo ni akina o kpo mien da eyi mo da ki sun mu koroo mo brabie. Ogula be pele mo bra be o mo gba ni wo pri mo, womini akini bisi bra weri do. Ani wo ma kini dein koro dein bai be akini akpo be eyerin na kini bulou a mu yi. Ama daafiri ke weniyi. Ba bisi yo buo mo do be. Kimi-tubou akpo bo puade bia, izon yenrin be, emini zua efiye ama, akpo. Eyi pụa kini pri de bia emini zoru yọ mu yi. Dụwei eyo emi. Duwei gha bembe kpo kini-tụbọụ bo ziba oge tei yi. Ziba oge buomo kpo kimi maa kimi, taara kimi ere nana yi. Bisi erenana yọ ama kpo womini bisi yo mo kpo mu yi mi. Wo mu de bia, ekpo ela mien mi. Ela yọ be̱ emọ otuo yimọ. Bisi yo ba bụọ ki buo do. Bisi yo bode bia, womini, wo ba kube. Womini kabu-womini kabu otu ama. Womini dein ki koru yi. Kini fi debia, womini dein, ogbo-dein ki tinyi. Erein-biri seigha. Womini dein be̱, waribul ou be finimi otumu mo deretimi timi bai sei, fiyaị fị, oru̱bou. Ani dia, o bo seri mo kpo womini namu gha. Bisi ye duo tolu ki bibi, duo tolu ki bibi ni womini dein koru yi. Ania dein be koru yi be, emini bulou, owei-kini ki fi nimi e bia emini taara bra ki tein yi. Sibeyi be, emini, krau! Krau!! Krau!!! Taara seri aki ni okrizi tein de bia. Oh! Oweikimi ki finimi o. Erearau ki fi ami ye bia, okrizi be, nein a seri ki fiye yi. Onwu bo duo pua yi yo be emini gbaa nemi do, oh! Ekiseh ko be mien-mien ye pua nimi yan? De bei dein, ogbo-dein emi ye. Womini ba bisi yo o mudo. Ogbo deru bo nu de bia, womini mien mien emi. Bulou o mu la de bịa, sei-embelemo oru ki koro mo yi. Ande bo bra beni de bia, sei-embelemo oru ki koro mọ yi. Sei-embe̱le̱mo̱-oru koro mọ yi bẹ, ani wo bo bra tụọ kabu erewou bau o? Emini bisi yai koromo debia kini-ana bulou duo pua bo na kini daadi yo o bo de bia. Oru be̱ daadi ne̱ ebinimi oru e bia, eni sei-embelemo-oru be akido sei-embelemo-oru buo de bia, bani akini womini obein yi. Oleimo gbeuruyi tu bẹ. Duwei be finimi wari-bulou otu mini sili emi to yo, sili fa o. O kpo otuo ni aki na a bari mo yo bibini. Omini sili ama obein na pri yi. Ama, ama, ama, ama, pou, pou, pou, pou. Womini bisi bra ke gbein yi. Gbein timi ne, ama be, ama mini tin mini kabu ebe be wornin adagbabiri duo mu ne elemebiri worim bisi bra ki gbein yi. Wo bisi bra pesi, pesi, ama mini tin, ama mini tin keni ama, keni ama tin timi ne̱. Gbein ba buọ dọ gbein bo sin de bia, amini ba pua sili mini pua sili mumo oru mo gien do. A bo gien sin de bia, pua biri gbaa na kini anfe pri do gba ni ande pri sin ibọ womini mini ki sei ba ki bulou sei mu dọ. O̱ bo ba numugha timi akpo eyenrin timi to na kini tau nana do. Durnu nana do. Fin-akpala kpa nana dọ. Womini bisi ye bẹ gbiniki sei pri do. Be sei gbiniki bẹ owei ye bia, taara kimi bolou da yọ bọ mọ bani ọ fi̱ni mo bo konẹ tụbọu̱ ba tuu da yọ bo̱ be̱. Ere raụ e bịa, ererau̱ bọlọu daa dọ, kọnẹ erewoubaụ ma mọ, ba maa mo. Kara mno bọ, taarọ karamọ bọ ba nein karamo bo̱. Anị ba nị ere aku bẹ. Womini bisi gbiniki mien yi tu bẹ, gbaa mọ ọ bo bo nokosu nakila dẹ yọ kị bibi nị. Tau-awou nana do, dumu nana do, finakpalakpa nana do. Bisi zoru-ama. Dubamo kiaki duwei pri yi. Ania emini bona kini akpo eyenrin timi bo gbiniki taụ-ari yi bẹ biyọgha. Emini akpọ bọ eni̱ yenrin akpo bo munu la dọ yọ kọ bịbị nị omịnị bisị gbiniki. Womini faara seri ki aki gbiniki mien yi. Womini biberi bulou gbiniki mien yi. Dein biri, gbiniki mien yi. Ba bai timi mo, taara seri ki aki ni gbiniki be mien yi. Mien sin de bia, o be yo fa do. Womini dein koru timi ki do. Ba pikei bai de bia, womini ba durvei ba kini tomu-bulou mu dọ. Tomu bulou mu de bia, womini aka kara yi. Aka kara yi. Womini durvei tua yi kone erewou boru-mo, kone oweii mo. Womini obine ki akini koro mo. Duwei ba akini bo soin. Bisi yo pere timi de bia, kimise bo bisi yo ko sin, mien. Aka kara. Duwei tua. Ani ye mien sin de bia mini ki duwei ba ki wai bilo bilo muna kini duwei dibi yi yo be omune ọ bo dibi yi. Ọ bo dibi sin de bia, ba bonị owei taara dein. Owai, kini taara dein karai de bia tibi sin dọ. Erearau ba nein a dein. Nein a dein karai de bia, tibi sin do. Womini tibi sin yi tu be. Anidia ọ bọ kpọ bisị silị mini dumu mini ki wan ba sịlị dei dọ

Sei- ama kpo a ku bo yi. Tiri duọ sei- ama ku bọ yị. Anda-zoru kpọ a ku bọ yi. Ngu-sei kpo akuk bo yi. Ania amini bọ de bia. kimi se ba petimi yain be sei yi mi otu bo di dọ a a di timi